Allor, io già 'o sacc ca coccheduno rispunness già 'a pizz, 'a lasagn, 'a pasta. No guagliù i piatti tradizionali napoletani, in particolare quello che a me piace chiù assaje 'e tutt quant, 'e sasicc cà cu 'e friariell, guagliù sasicc e friariell cu 'o pan è 'a morta soja. È 'a cosa chiù buona ca c'sta a Napoli. <hesitation> 'E sasicc so nate p' sta cu 'e friariell e 'e friariell so nat p' sta cu cu cu 'e sasicc. Ma 'e può mettere p' tutt parte, 'e può mettere dint 'o pan, 'e può mettere ngopp 'a pizz, può fà 'a pizza ripiena, può fa 'a pizza fritta. Ij m'e magnass pur a colazion. Pecchè so proprio buon. Soprattutto quann so chillillà freschi, quann so appena cotti, quando c'hanno quella punta di amaro cu 'o poc d' 'o cirasiell arint, comm so buon. Però, n'ata cosa buona assaje, ca ij vag pazz è 'a muzzarell 'e bufala e cà a Napl 'a può truvà p' tutt part, è troppo buona. Chell si pò mettere pur p' tutt parte. S' pò mettere ngopp a pizza, s' pò mangià 'a caprese, può fa 'a merenda, 'a tipica merenda napoletana, cu 'a mozzarell 'e bufala è proprio proprio buona buona e pò. <hesitation> Qualche dolce, qualche dolce napoletano, 'a sfugliatell. 'A sfugliatell però a me m' piace chellallà frolla, chella riccia nun tanto, anche se c'è questo dibattito tra chi ama la frolla, la riccia. Diceno ca s' sap chi è buon e chi è malament, a me m' piace 'a frolla. Questi sono per me penso i piatti che non devono mai mancare nella cultura napoletana.